Re kich'ijiñ se kauk mas latsau lakejep ne matsa'au es rapu re l'ejep kiñiu kich'ijiñ mjiung kalaua kuanse limi ne mantsei saria su'ua se likijit lutsajau re mjiung kalaua rapu re l'eje mole limi kunju batsajau kon talung limmi kunju batsajau kon re pakas ngupejei y de rapu pus bupeje re vaey la'ua <noise> ndibiejen ndae mjiung rapu kara ndae mjiung kiñiu tsejep ndaput ljuts clavos rapu y stakat bali mas bumujul chiu mani mas re kich'ijiñ ndua lutsajau kauk lanu'u mas bali bum'ejep y nejeiñ mas kutsa'au rapu re kauk lanun y y pun y mijiung kinjial ke esmjiung talung ngaja mamejep na'ua maeiy na'ua per rapu es kinjial rapu re mjiun ke kaung tanu'um kunji kuanse saria mantsi limi lje'e ngaja rapu kanju nejeiñ maei matsajau lje'e pues re lje'e pues bake xiljia nikiujul ngupuiy y rapu re bum'ujul ap de rapu paiñ bum'ujul kara ngunjiu kusei kusei batseje y rapu kusei batseje limi kunjia l'eik. Kuanse kuanse matu'u limi sundu njei o kunjanma lijiañ rapu y rapu l'eik bum'ejep rapu nejeiñ lje'e bien butsa'au de rapu mi'ia pues rapu kuanse rajuik mbutsajau buta kon ne niyie kon nguang nejeiñ mas butsa'au re kich'ijiñ se batsajau kon nguang chiu mani ya karat ya kje'e estufa ke kich'ijiñ pues ya nip mbanjaik se kauk lanu'u maei matsajau ya ya kon rapu maei matsajau mata'a ya lumei lixaung lu'uey matsa'ap y si rapu ku buk'aja re kauk lanun y y mas bali kich'ijiñ lanun pero de mi'ia rapu pues rapu kanui pu kauk re kauk lanu'u pu mas batsajau kuanse saria ngu saria mantsi ke limy rapu re batsajau y kau rapu re bat'ey y kauk ngja chiu mani nu'uey <hesitation> ndu ndu ndut'ey ma ndutsajau kuanso kuando njima njima mantsi se buruap malamey rapu manatsajau re kimjiung kala'ua y rapu re mas batsajau kunji re let kuanse saria mantsi se batsajau y rapu re taejem rapu re kutsa'au lo ke limi chiu kuanse batsajau saria mantsi saria su'ua ratu rapu kje saria rimbiay pus batsajau mi'ia rapu le'en re let y rapu para kauk pus kauk latsau kutsa'au kuanse mi'ia lumey lo ke vake.